Kap di'j da'a dun oy mitëp jukyatëp pë kap nnajtyë jedun jo'ot myaj mexyë myaj xëm neyb anajtyë të muk tuñ të mu'uk wi'in may ëch jedun manambë.